Raha gne vola lagnin'olo amine hofatrano aminay aty, io zany arakarakign'habegne tragno avao, fa izy zash magnodidigny ame vo- mahatratry amin'ny valo aligny farany ambany da gne farany ambogn'any misy mahatratry ray tapitrisa zany raha ohatry ka hoe zakabe gne tragno.